जो रगमार भी हो तेटका काम कोतुई चिजक पोलिस कोरोणू से आगे रोगाड़णोक। और लकड़ी के चिजोक पोलिस कोर्णोक और घिसणाक करो।